أه يعني هو الواحد لما بيكبر بيبقى عنده مسؤوليات و <hesitation> وعنده حاجات كتير لازم يحققها، و <hesitation> يبدأ إن هو يفكر فيها زي الدخل الأكبر وإن هو <hesitation> يشتري بي- بيت لنفسه ويبقى عنده عيلة ويحافظ عليهم ويخاف عليهم ف <hesitation> يعني بتبقى أصعب.